Fi ghdai fi litinin fi talatai fi warti fi Lrabai fi miya, fi alamis fi Nasara fi jummaai fi Ningi, fi asabar taa ngirgir fi Lahadai fi ɗi Rumba. Hyi ya mbanai Sinni ta- ta ta Laya Layina bu mbanai, ghani wa khin, ghani wa Laya Layin bu mbanai diniyi cini wi ma ɗahyin ƙayana’a, ya ɗaa wa khin ya mbani wi wu ndaka wi wu ndaka Laya rayuwi wi Mbanai, hi yan ghummuma, wa khin ɓaɓurna, wa khin yau tahyiyai, wa khin yau nahakai, wa bu ndaka ʒha rayuwi tu caba hura sa faka wi mbanau hi yani bu wu Layiya, gma hyi yan mabanai, gma ghanai hyi Wali Wi wali wi kwa mbanayu, kai, ci ndaka Ci ndaka ci ndaka ci ndaka bunaghaa ma kayani ma kayana a ghia kayama hyi yan mbani ba wa wawa ba yan yan, yan rayywi tu wi mbani kayanəa ɗi rayuwo cina’a amma wa kwa khin yan mbani ɗin rayuwo cina’a, wu ndaka kuʒa P’iyatunu, hyi yan P’iyatin ba uwa Laya Laayin bu mbanau, wa tsigu tsigayi wi P’iyatin Lthikanwi, wanba ɗi ɗi mitulai, wanba ɗi ɓaburna wanba ɗi i jirgin ni kwafa, wanba tokuwa, ɗin ghi wu ndakhia wu ndaka tsiga wa kuʒa P’iyatin sosai. Lthaɗi, Lthaɗi kayana’a cabu ndaka ʒha gwannati ca P’a kurdin bu ʒahyiyai. Kayana ma ɗana’a man mani kuwinina’a kayani ma- ma hyi dinnan ba bu kuwakai khin bu nguwakai, ma ndaka LthaLthabu ɗa shinkafai, ma Lthabuɗa ʒuna, ma lthabuɗa masarana ma Lthabuɗa ʒamani tp ma khiyi ba ma tayi ɗi kukusai, kukusi ci’i Cici gwan hyi ndaka bauLthi ɗingha yani bu hyi ndaka bayan, wa khi buhuni wuti ba wu t’ayi ɗi kasuwai, koga buhuni jiɓɓi, hyi ndaka ɗa ba to dlin buhuni bu ʒa ɗi kukusi cina hyi ndaka pula ghi yana, hyi nda pula jana to kowini ta buhuna, ɗali VaLthi, ɗaLthi VaLthi, ɗali Vathi, to wa nai gwannati ci P’i jarhyun bu ci ndaka P’a kurdin bu ʒahyiyai khin kurɗina bu hyi ndaka P’a ya bura yuuwai, har maya ghana Suban Subu mbanai gwaunati ci kamala Ca hala jarhyi kurɗina kamar shivuna, tigha ma khin shivun ɗi yuuwai, Shivun te’e, CI kamatu ba ci P’aya ca muc’i ba hyi ɓburayi Ci biLthi ci Muc’iya, ca muc’i te ta shivuna, to sai ca baya takurɗin tana, Ca ɗa ba ghi ndaka Umma Cani ɗighan kaʒa, mun U’mma Cani ɗighan eee ghi hala eee P’iyatina, wani ghi Lthaana, wani ghi--- hala ɗ---- kukusai, mun U’mma wani ɗi kukusai Ci’i mun piya dana’a mun Cati ti su bu Lthadai.